þriðji orkupakkinn var samþykktur á Alþingi í dag með fjörutíu og sex atkvæðum gegn þrettán einn stjórnarþingmaður greiddi atkvæði gegn honum andstæðingar orkupakkans fylltu áhorfendapalla Alþingis í morgun og komust færri að en vildu tveimur var vísað úr þingsal vegna frammíkalla og óviðeigandi hegðunar

olli fordæmalausri eyðileggingu á Bahamaeyjum í dag íbúar í Flórída búa sig undir það versta á morgun þegar fer meðfram austurströnd ríkisins fjórtán starfsmenn af fimmtíu og sex voru frá vinnu á frístundaheimilinu daginn sem starfsfólk gleymdi einhverfum dreng í rútu formaður Þroskahjálpar segir slík atvik allt of algeng

bílum fyrir veturinn nýr vegur hefur mikil áhrif á samfélagið gott kvöld þriðji orkupakkinn var samþykktur á Alþingi

lokið af hálfu Alþingis ekkert mál hefur verið rætt meira í þingsögunni Sigríður Dögg Auðunsdóttir er á Alþingi umræðan hófst með hvelli strax við upphaf atkvæðagreiðslu

klukkan hálf ellefu

rauði þráðurinn í máli stuðningsmanna orkupakkans var málið hafi verið fullrætt

og rök andstæðinga væru byggð á rangfærslum og til þess gerð

talsvert var rætt um að umræðan hefði sýnt fram

á nauðsyn þess að festa í stjórnarskrá ákvæði um að auðlindir

þeir sem greiddu atkvæði gegn frumvarpinu voru þingmenn Miðflokksins og Flokks fólksins þetta var vitað fyrir fram og einnig að einn þingmaður stjórnarliða Ásmundur Friðriksson hefði lýst yfir andstöðu við málið þótt hann hafi ekki

en við skulum aðeins fara yfir

í þingsal í dag misvísandi málflutningur gegn þriðja orkupakkanum virðist hafa verið hannaður til þess að vekja upp efa hjá fólki og

draga úr trausti þetta mál endar ekki hér í dag það gleymist ekki hér í dag þeir sem samþykkja þetta mál munu reisa sjálfum sér og flokkum sínum níðstöng til langrar framtíðar afhentu starfandi forseta Alþingis sautján þúsund undirskriftir gegn orkupakkanum þá var fullskipaður bekkur á þingpöllum og um tíuleytið í morgun höfðu nokkrir mótmælendur komið sér fyrir við Alþingishússins til að ná plássi á áhorfendapöllunum hefurðu áður farið á

Alþingis já en bara í tengslum við orkupakka þriðja

fyrsta sinn við erum hérna að vernda það að fólk kjósi gegn þjóðinni þetta er bara í mínum huga landráð að samþykkja orkupakka þriðja

þetta er háalvarleg staða þeir eru ekkert að hugsa um þjóðina sjálfa þá toppa sem hafa meiri pening það er mín skoðun hefurðu mætt áður á palla Alþingis

mér býður við þessari stjórn sem hagar sér svona eins og villimenn að gera þjóðinni þetta þingvörður opnaði húsið

klukkan hálf ellefu og var fólki hleypt inn í pörum þingpallarnir hafa tuttugu og fimm sæti og komust því færri að en vildu ekki leið á löngu þar til fyrsta var vísað úr húsi eftir að hafa verið með frammíköll undir ræðu Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur formanns Viðreisnar

að nota minn lýðræðislega rétt og láta fólk heyra það við erum alveg ótrúlega mörg alveg ótrúlega mörg það er gríðarleg samstaða um að kjósa gegn orkupakkanum ég er ánægður með það sem ég gerði og ég er stoltur af því ég vona að fleiri

í sér heyra þjóðin þjóðin rísi upp og stoppi þetta stoppi þetta rugl fleirum var vísað úr Alþingissalnum fyrir óviðeigandi hegðun og þegar atkvæðagreiðslu lauk var blásið til mótmæla á Austurvelli Alþingi er búið að taka yfir lýðræðið ég er búinn að nefna þetta mjög lengi og nú eru þetta samantekin ráð ef við hefðum sett þetta í þjóðaratkvæði hefðum við klárlega fellt um þessi landráð við ræddum við

af forystumönnum flokkanna

í dag og spurðum hvernig þeim liði nú þegar um skoðun já ég held að það sé gott að þessi atkvæðagreiðsla hafi loksins farið fram þetta hefur náttúrulega haft einstaklega langan aðdraganda ætli við getum ekki ég held að það sé óhætt að fullyrða að margt kannski flest sem hér hefur komið upp tengist ekki þriðja orkupakkanum ég verð að viðurkenna að ég er svekktur ég vonaði alveg

fram á þennan dag að einhverjir stjórnarliðar myndu skipta um skoðun eftir að hafa hlustað á sitt fólk sína stuðningsmenn eða bara hlustað á viðhorf almennings til þessa máls en það var ekki nema með einni undantekningu svoleiðis að svona fór þetta og þá hefst bara vinnan í framhaldinu

að fást við afleiðingarnar það er auðvitað gott að þessu máli er lokið

ég held að þessi umræða núna þessa undanfarna daga hafi sýnt að málið var mjög vel undirbúið að hálfu stjórnvalda en hins vegar gafst tækifæri til að sýna í umræðum að þær áhyggjur sem margir hafa haft af þriðja orkupakkanum snúast kannski um aðra hluti en eru inntak þriðja orkupakkans Ásmundur Friðriksson þingmaður Sjálfstæðisflokks hvers vegna greiddir þú atkvæði gegn þú ert einangraður innan þingflokksins en sammála öllum þingmönnum Miðflokksins og Flokks fólksins er það ekki erfið staða fyrir Sjálfstæðismann það er ekki

að þú takir afstöðu gegn

og ríkisstjórninni í fleiri málum ég hef það ekki á

fylgi Pírata minnkar um þrjú prósentustig og Samfylkingin bætir við sig samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups litlar

mælist með mesta fylgi tæplega tuttugu og tvö prósent næst kemur Samfylkingin með tæp sextán prósent og bætir við sig tveimur prósentustigum milli mánaða Miðflokkurinn mælist með rúmlega þrettán prósenta fylgi Vinstri græn með tæp þrettán prósent og Viðreisn með rúmlega ellefu prósenta fylgi Píratar tapa rösklega þremur prósentustigum í sínu fylgi milli mánaða

mælist með rúmlega átta prósent og Flokkur fólksins með um fjögur prósent sósíalistaflokkur Íslands sem er ekki á þingi mælist með sama fylgi um helmingur þeirra sem taka afstöðu segist styðja ríkisstjórnina og eykst stuðningur við hana lítillega milli mánaða næstum ellefu prósent aðspurðra segjast myndu skila auðu eða ekki kjósa og sama hlutfall tekur ekki afstöðu nánar er fjallað um þetta á vef okkar RÚV punktur is og

og Stefaníu Óskars

hefur lagt mörg þúsund heimili á Bahamaeyjum í rúst eyðileggingin er fordæmalaus að sögn yfirvalda þar undirbúningur er hafinn fyrir komu bylsins í Bandaríkjunum meðal annars með rýmingu skall á Bahamaeyjum eldsnemma í morgun að staðartíma og fylgdi honum mikil rigning og vindstyrkur upp á um níutíu metra á sekúndu að jafnaði

var mest á nyrstu

eyjunum Abaco og grand

er stærsti fellibylur sem hefur farið yfir Bahamaeyjar frá því mælingar hófust fregnir af tjóni eru enn óljósar enda erfitt að ná sambandi við íbúa en þó hefur verið haft eftir minnis forsætisráðherra Bahamaeyja að eyðileggingin sé

fordæmalaus rauði krossinn telur að um þrettán þúsund heimili hafi orðið fellibylnum að bráð og vitað er um einn sem hefur farist

meðan á þessu hefur gengið hafa Bandaríkjamenn búið sig undir komu bylsins þá helst í Flórída en stormurinn á að ganga meðfram austurströnd og gripið er til ýmissa ráðstafana til að undirbúa sig negla það sem þarf að negla og

og færa það

eru notaðir til að koma í veg fyrir fok og svo er beitt róttækari aðferðum til að verja húsin vefja þau í plast það kemur í ljós næstu daga hvort þessar varúðarráðstafanir dugi til í dag hefur styrkur bylsins þó minnkað og er hann nú orðinn fjórða stigs fellibylur nánast kyrrstæður austan engu að síður er hann enn mjög öflugur með upp á um sjötíu metra á sekúndu

fimm ár aftur í tímann

á að fikra sig svo norður á bóginn

hann á að þræða austurströndina

í húsi Landhelgisgæslunnar á Keflavíkurflugvelli pence kemur til landsins á miðvikudagsmorgun frá Írlandi og hittir meðal annars forseta Íslands og utanríkisráðherra lengi vel var talið að Katrín myndi ekki hitta þar sem hún flytur aðalræðu á þingi Norræna

í Svíþjóð á miðvikudag síðdegis barst staðfesting frá forsætisráðuneytinu að þau ætli að hittast á miðvikudagskvöld rétt eftir að Katrín lendir og áður en

leggur af stað til Bretlands

með einhverfu var skilinn eftir í rútu í marga klukkutíma verklagi við móttöku barna hefur verið breytt í kjölfar þess var nýbyrjaður í Klettaskóla og í sem er frístundaheimili ætlað börnum með sérþarfir þegar hann gleymdist í rútunni sem

börnin frá skólanum á frístundaheimilið hann fannst rúmum þremur klukkutímum síðar og var þá enn

spenntur í bílbelti hann hafði hvorki fengið vott né þurrt heilsufarsvanda sem að hefði getað gert það að verkum að þau hefðu ekki lifað af svona langa setu ein í bíl í svari frá Reykjavíkurborg segir að starfsfólk og

miður sín vegna þessara mistaka allt verklag hafi verið endurskoðað til að fyrirbyggja að þetta endurtaki sig í Guluhlíð eru að jafnaði fjörutíu og átta börn í dagvistun og fimmtíu og sex starfsmenn sem sinna þeim þennan dag voru fjórtán starfsmenn forfallaðir helsta breytingin sem gerð hefur verið á verklagi er að nú er það á ábyrgð eins starfsmanns að ganga úr skugga um að rútan sé örugglega tóm og sinnir sá ekki öðrum börnum á meðan þetta er langt í

í frá í fyrsta sinn sem við fólk með fötlun fer úrskeiðis til dæmis sögðum við frá því í fyrra að ferðaþjónusta fatlaðra hefði ítrekað verið of sein að sækja stúlku með þroskahömlun og einhverfu í eitt skipti þurfti hún að bíða ein í meira en klukkutíma í byrjun árs tvö þúsund og fimmtán skildi ferðaþjónustan einhverfa stúlku með þroskahömlun eftir eina fyrir utan heimili sitt og nokkrum dögum síðar

voru björgunarsveitarmenn kallaðir út til að leita að stúlku með þroskaskerðingu í ljós kom að hún hafði gleymst í bíl ferðaþjónustunnar í meira en sex klukkustundir í kulda og gaddi það eru allt of mörg dæmi um að svona gerist í það er ábyrgðarhluti að sinna börnum og það er sérstakur ábyrgðarhluti að sinna fötluðum börnum lögreglan í Hong Kong sakar mótmælendur um að bera enga virðingu fyrir lífi og öryggi borgara hátt í hundrað og sextíu voru handteknir um helgina sá yngsti ekkert lát er þó á mótmælunum það sér ekki fyrir endann á mótmælunum sem staðið hafa í Hong Kong undanfarnar vikur mótmælin um nýliðna helgi voru þó harðari en áður og taldi lögreglan því ástæðu til að halda blaðamannafund í morgun þar sem farið var yfir

mótmæli helgarinnar vönduðu mótmælendum ekki kveðjurnar slíkar sprengjur væru nú notaðar í meira mæli en áður

embættismenn hafa einnig fordæmt framgöngu mótmælenda um helgina það er hins vegar engan bilbug á þeim að finna og hafa þeir meðal annars krafist þess að kærur á hendur þeim sem voru

handteknir um helgina verðir látnar niður falla og það er ekkert lát á mótmælum þúsundir háskólastúdenta söfnuðust saman á götum Hong Kong í dag þeir hafa boðað tveggja vikna fjarvist frá skólanum knattspyrnusamband Íslands greinir frá þessu Atli glímdi við krabbamein síðustu ár

lék fyrir Val og

Íslandsmeistari með liðin áður en hann fór í

í atvinnumennsku til Þýskalands heimkominn lék hann með k r og h k hann þjálfaði k r þegar liðið varð Íslandsmeistari í fyrsta sinn í rúm þrjátíu ár nítján hundruð níutíu og níu Atli spilaði sjötíu landsleiki fyrir Ísland og þjálfaði karlalandsliðið frá nítján hundruð níutíu og níu til tvö þúsund og þrjú Atla verður nánar minnst í íþróttafréttum hér á eftir verktakar við nýjan Dettifossveg vinna nú í kappi við tímann því stefnt er að því að vegurinn verði fær öllum bílum fyrir veturinn nýr vegur tengir Öxarfjörð við Mývatnssveit árið tvö þúsund og tíu var tekinn í notkun nýr vegur vestan Jökulsár á Fjöllum frá Mývatnsöræfum og að Dettifossi íbúar við Öxarfjörð hafa lengi barist fyrir því að seinni hluti leiðarinnar niður í Kelduhverfi verði lagaður en sú leið

hefur lengi verið til vandræða sumarið tvö þúsund og átján hófst sú vinna þegar tæplega fjórtán kílómetra kafli var lagður í norður frá Dettifossi nú stendur til að klára veginn á þremur árum framkvæmdir við Dettifossveg eru nú í fullum gangi en vonir standa til þess að vegurinn verði fær öllum bílum fyrir veturinn áhersla er lögð á fjögurra kílómetra kafla upp að Vesturdal kaflinn sem um ræðir er niðurgrafinn malarvegur sem er ófær stærstan hluta ársins verktakar stefna að því að byggja upp veginn fyrir veturinn en ekki verður hægt að leggja klæðningu fyrr en á næsta ári samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni ræðst framvinda verksins mikið til af veðri en verktakar vinna á svæðinu þar til vetur skellur á sex hundruð milljónir eru eyrnamerktar verkefninu í ár en sex hundruð og þrjátíu á því næsta tvö hundruð milljónir eru svo ætlaðar í frágang árið tvö þúsund tuttugu og eitt þjóðgarðsvörður sér fram á spennandi tíma mun náttúrulega örugglega fjölga mjög ferðamönnum sem fara hérna um

vestanverðu og það er svona viðbúið að álag aukist á staðina sem eru hérna megin þetta er rosaleg áskorun fyrir okkur en fullt líka af tækifærum fyrir okkur

að gera vel í stýringunni á ferðamönnum og gera vel fyrir ferðamennina og bæta

upplifun þeirra sem koma hér

að veðri hæg norðlæg eða breytileg átt og víða bjart veður á morgun en þykknar upp annað kvöld með skúrum hiti sex til fjórtán stig hlýjast

í gærkvöldi sjö mörk voru skoruð í

Val og f h er spáð Íslandsmeistaratitlunum í handbolta í vetur og við minnumst Atla Eðvaldssonar fyrrum landsliðsfyrirliða og þjálfara

sem lést í dag þriðji orkupakkinn var samþykktur á Alþingi í dag með fjörutíu og sex atkvæðum gegn þrettán einn stjórnarþingmaður greiddi atkvæði

gegn honum andstæðingar orkupakkans fylltu áhorfendapalla Alþingis í morgun og komust færri að en vildu tveimur var vísað úr þingsal vegna frammíkalla og óviðeigandi hegðunar fellibylurinn Dorian olli fordæmalausri eyðileggingu á Bahamaeyjum í dag íbúar í Flórída búa sig undir það versta á morgun þegar

fer meðfram austurströnd ríkisins fjórtán starfsmenn af fimmtíu og sex voru frá vinnu á frístundaheimilinu daginn sem starfsfólk gleymdi einhverfum dreng í rútu formaður Þroskahjálpar segir slík atvik allt of algeng hér lýkur fréttatímanum næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu